Mayonez, ketchup, barbekyu sos, ranch sos, pesto, beshamel, guakamole sos, qizil vino sos, balzamik, sariyog‘ sos, xo‘rda, salsa kabilar kiradi.